Afeeri ndox la batañsa, jaxatu, suppome. Yooy yépp afeeri ndox la. Am na noo koy dencee bu yàggee rekk dafay yàqu. Moom daal man naa nekk ñeenti fan kese. Foo dugal ci saaku,. nga dugal ko ci néeg boob nga koy bàyyi nga def ko foofu. Su nekkee soble la dangaa ut suuf bu set nga dugal ko ci néeg, nga ràcc ko foofu, du def dara. Moom tam noon la.